मिस्र के पाक सेली में मसाले और जर्जी बुतियां का खूब। इस्तेमाल करे जाएच्छे मिस्र के खाने में जादातर जीरा धनिया। इलाईची दालचीनी और जैपफल जैसन मसाले के इस्तेमाल। करे जाएच्छे मिस्र के खाने में गुर के भी इस्तेमाल होखचे। गन्ने के रस के उबाल कर भी उहां मिस्र के खाने के लिए । उप्योगकरल जाएच्छे मिस्र के खाने में अजमोद, धनिया, दील। और पूदीना जैसे जर्जी बुति का भी इस्तेमाल करल जाएच्छे। मिस्र के तट्ये इलाकों में मच्ली और समुद्री भोजन आम छे।